Vixna tinana janin chí takaye nonta kanuu xhitó, kuanchi kolu taxhi color nanxhi kuii ji chi no'o c <hesitation> é, takachi nanka kuii yelo iyó, akunonin ini chí.